Ajokis angaropiyae ngesi naga, ejok ngaropiyae noi lokojokon saana, imakar iyong ngaropiyae ama iyong amaan itaan daang tokona nia eyakar ngaropiyae ejok emaisha lokeng, itaan tokona nia emakar ngaropiyae ka itaan nia eyakaraa nyarai sawa aria tofaut ka itaan nieyakar ngaropiyae itaan nieyakar ngaropiyae ata awi nakeng kingolik iyong nikwaan ka ana itaan anibatisha ngaropiyae. Ajekis angaropiyae ngesi naa, kitanapete iyong ngaropiyae, kitudukokinete iyong ngaropiyae awi nakon kitudukokini iyong ngaropiyae efenei lokon eyarete ngaropiyae ikoku losibitar eyatere ngidee paka losukul ejokis angaropiyae ngesi ngina ejok ngaropiyae iyakar iyong, ejok ngaropiyae itanapete ngide lukon ngaropiyae nguna na iyanyunea iyong echekakini iyong tani ejiran kon ejiran lokang na atingitor nyong ngaropiyae nyemikini ayong kongina kotere kwa sabu atingit ayong nyemekinia eneymit akoro etee ayong ejiran lokang be enyemit bo akoro akwar naa atelem ayong atanyarak atama iyonga bwa emu ne ejok ngaropiyae iyakar iyong ngaropiyae ilosi tani taany eche kadekan alosinitar tokodak ngache matundae ka ngache maembe ka ngache kila lini imakar iyong ngaropiyae mam ibore iyari iyong losibitar ngolo ngaropiyae iyakar iyonga inapit iyong ikoriana ikoni ibere daang. Ngaropiyae, awi nakon daang tomi vile ni eyei, ejok emalmali kwa sabu itokorianit kotere ngaropiyae itingit iyong. Ngaropiyae itingit iyong emare ibore nikichindat iyong alotoomi akopit na, ewookok daang kotere itingit iyong ngaropiyae amaan angaropiyae ngesi ngina ama ajekis angaropiyae ngesi ngina. Nyingolikini iyong ekaloton loche nitielosi ama enyemit akoro kikobak logier loa imujea iyong ngaropiyaea tajamuana ngitunga luche kitirirwo ngitunga luche pas, kok ngitung luchea mere ngitunga nikwaan ka yong kiteremokinete iyong ngaropi tani ka ngikon tunga kiteremokinete ngapiyae tani paka lokiliekon, tarau nakingolikinia iyong ngesia tojamua nyejok ngaropiae nabo echee saa ngaropiyae nabo naenangea nenia nikisingolikini iyong tani ekadekan tani ingolikini iyong tani ekadekani eperi alobarabar labda ichindaunit kingolik iyong kotere itingit ngaropiyae kingoliki itaan ngini akingarakinea ikoni kama elosi ngaropiyae nakon daang tobukoros. Na nyejok nyejok ngaropiyae nabo a wache ngaropiyae nabo eche saa kingalate iyong, ngaropiyae nakon nguna kisipanyete nabo iyongaa talakar angatotha kabosak elose ngaropiyae ngunaa kiyarete iyong tani paka naba kitengerete iyong ngaropiyae tani awi nakon kime kaneni kisimekinete tani ngidee lukon ngaropiyae aronia angaropiyae ngesi ngina. Awi nakon nakolong iduki iyongaa toting ngaropiyae kisumuriak iyong awi toloma nabain kime ngide kaneni igorosi kaneni kichapuun ani ibuni iyong torikau ngide kolong keng’oreketa kilomasi kolong lostrit idepete echap alotaun iloma iyong nabai inang uganda inong tanzania ngaropiyae nyejok ngaropiyae nabo na enangeta neni kuteremokis iyong ka ngitunga luche lu daang kikokis ngitunga luche mere ngitunga nyikwaan ka iyong. Aronis angaropiyae ngesi ngina ejok ngaropiyae na toroko ifanyi emalanu ifanyi iyong toremokin ka ngituna luche ta lokatokon kechi nguna.